Manao an'izao moa Ñy mombamomba ñy sakafo an'Alizery añy: Rozy añy mañaraky ñy lilindraza ndrozy ñy sakafo nandesiny ñy raza ndrozy, rozy tea hany matsiro masirasira, <shushes> manahakanjay ñy fihinanandrozy ñy kosikosy, mihina legimy roze, mihina henan'aomby bory, mihina henan'aondry, mihina legimy, mihina voaloboky aminy ñy mamy, manahakanjay ñy fihinanandrozy ñy, sakisokà io.